نحب نعيش في سفينة فضاء؛ السبب إن السفينة الفضائية تعطيك فرصة لاكتشاف الفضاء، والسفر بين الكواكب، والنجوم، وهذا مغامرة ما يتكرر منها شيء في الأرض، الحياة في قلعة بتكون ثابتة، ومحدودة، بينما السفينة الفضائية تفتح لك آفاق جديدة، وتجربة لا مثيل لها، تحس إنك جزء من شيء أكبر بكثير من حياتك اليومية.